إذن كان وحد النهار وحد الفاميليا تاع زواوش، تبحرو كي كانو <hesitation> رايحين يبدلو البلاد، بصح قاعدين يسناو في لخرين باش يلحقو، حبطو فوحد البلاد وحدخرا وقاعدين يسناو الل- اللخرين باش يجو، باش هكدايا يكملو <hesitation> الرحله تاعهم، و، <hesitation> هكذا.